Gnagny Egypte agny zany sady maiky ny andro ro mafana ka izay ro mahatonga andreo tena misito mpizaha tany zany. Fe lafa tonga avao koa ny volana Janoary iny da misy avao koa ny fotoa mampanitsy ny andro fe ny maropahana iaigna'olo amizay da eo amin'ny< > vingt deux degré cericus eo avao.